Ahaa-Ekpari, ibi akaa ExPari, annaa-alin- amee-ni-Otlar-adai kali enem-nob, yie- Yuu Expari, Epara Ekiayari, onu- nu-Otlaa ene-ni kau ada ni mee. ExPayari, akar Saro kaa-Laa-intani nob-mee, Inu-oro kphe, eno- roni koo, ki isisi tataa, laah, kuu yir imimos, kuu jii, Oyio, ostor-yo, aka Stor mu stor-yoo, ki laah. Ekpayari-anaa-ali-namee, akor kaa stor-nikinyi kinyı-taraa, agba norko sí koo-yie oyio-koo yio mimos, kuu yie miwinor, Makwaa ally-tek tiakadoy waa mee alah, awor anum, ayaa ze Zoostor, ni Ekpayari, EkPayari alinan-mee, ion haanini eyee, yaa yache, Exiayari ala anaa alinance akor isi, ayie imemor ki laah, waba, heba Kale keyee taa waag izaklar, wakaa Jui-okara-adewaa, okara ames, no astor mee, odior, aloza azi-no-ostor, able, greyie alaiyi aba saah-ahaa. Haa, ekpayari-orr, ki-de-bi-iyee, ali-zogaa, isi de-kalar mme, ala-aba haa, ni-eheey, kor-kíah nn-mu-nu de-waa, ekpaya-ri eeh, kam-kalee, miwi-enem, nane-door-ofu-eze, kami, kale, iwi-meem, kam-kale, oh-yiem, ka-haa ekpaya-ri-neem, jii-izoro ga, mme, anah kiahi, ki-izor-oga, nnu-iyaa, iwi-enemme, alo-odi-de kala-atora-orizi, ekie-kuu nor-uttar, oh-yion, ekpari, awor ekpaya-ri oor-bol, maa-bi-isi, ayie, imi-moor yaa, ala-tor-ostornesie, nor si-ayor, ador ka-lane-nor, ayior-memmee-aa, nat haa-naaa ka, wiey igba-ate toah, kor yíe, ígba-afe egba akor, ibu bi-ichui, kor heeh ekpyari-oor, eba-bi, eka-ekara, aba-aray-íja-jay ayíe-sísí-ee. oh. azi, noor-otíe-eeh-isi-si nena, aleyeí, sa-ayi-imímemme, kali-maro, ayaa otie, anaa-alí-nimme. alí-no-oro, ke-kíe, yaa není-eni, otíe, ati aní mme, alí-no-oro-ke-kíe yaa-otíe anaa, alí-ni-mme, alí-na-aka-yaa, alí, iji-ji, tar tar, ba-geyi, okane-ni-laah kpeey, otiey aní-alí-ma-lor-okara kpa, alí-ku-ku, nor, ala-ayor-ya-otíey-ya, attor, okara ni-ki-yí-ki-yin-tar-tar, na-haa, nen-kalaah, ekpaya-ri-ana noom, ni-ki nua-isi-ni, awor, ala-gba-aba-yaa-ekpaya-ri-anal Oka-geyi okor-laa-yaa, oka geyi okor haa-jaa, ibu-baa, okara aba, i imor ajor-ostor, aba ayie immimor aji ekpara-rior, ooh alaah tor, ostomejie na-han atie tor ostromejie, alaah-ba haa ekpari-oro ekpari-orr ali-na-mee ada, akpo, gbaa, ekpari-amaa enaa ni, morga. Ekpari, amaa ali-naa mee, awaa, ostonejie, otia-ta-akor ekpari-orr amaa ali-ma-mee ayor aki malu zee, ali-ee izee, ooh kaa nu, ka non-ka-nan. aba tieston de-kalor aluu ahaa-ayaa mee, waa, tiem-ko-ivo na-ka-laah, wee nan uru oyie, uru oyie, uru epa, alaa- ba- du kpee, okpaya-ri-ama ali-naa- mee, otaa, kpo-kpo, otaa ali, mu-neyee, atie, otaa alii mu-neyee atie otaa ala-ayor ake, naa yietia mee oo-na-zi-ni, ekpayari, ammee gbraa ana zi-mi, waa, hoor otoa, ada mme, ador de kali-enor, ooh, nor otaa ekpayari-amme, humi ni, gboro-oyie, hin, nor-otieta, huum. ni-kali-akpri, alaah kpa, na-ba nu-ni eeh waa, abor-ba-yaa, waa, yaa zi. Ekpaya-ri amme no-o kposi kposi alay-naa ba, nu-ni eeh, awor iwi ekpaya-ri, niyiti-gitie nom, awor, iwi ekpaya-ri nigiti-gitie, alay-bua, ba haah ni ehee, maa-na, ayor-yaa niki-yin, aba-stor-ni, nu adaa alaah, ekpayari amme kee, ne-mee yaa.